Eh pomebiara nju toro ahran njuka-fiera nsiyo karabesio otedobeoku egbara iebamose nyese bore nana Eleme labiri ko okpama eweej yo ba oka mai ebori ede-esoe doeso osone egbara wey owa chu ntor noi name enu chipon otor kijuju kuma nsewine yo bey pun ma ba bena a sen a school se otor nsan weh nah dain anu otorn nsan inajugbo bebie intito orchun ntor chi otor tiye oko-jiji dor boroso otiwomotinwa ntor anaju ngere otor ra chin gbe oka chu demenu chuchueew agwan obari awiru loso ebono opere bono. Sabekor aowe bey kone oton bey bira nju wa dein bre enu okpronah ataru mpio Oka momenieye ara nju, oka chu emoni uma. Bena ekeri see bo agbentor ntor berenu ka chan yime, intoro enu ca besan nsee ntor enu ka tere channer yime. sinjo atelera bomasan be emoni eko kpo ntoryo taura aka nsiyo aka obari. Sojonwe oloi nju kor tin kpon w0i nton aranju oba memoni, oka ton yime obari kka nah ra nu a chan yime nseeyo rakabakor tonsabo wa tita <hesitation> atonka dein nji yime gwen tay obari weeye owee, ray memomoni nsewine ba yeyan yime broker okuro-otoryo. Okura otoryime enu ka chanrun seen oka dey akah asebo but errakura otoryime eka bella kor owa momoni bey kusebe